Yang kita tau <noise> ada-ada barapa macam nasi nasi putih nasi putih itu paling enak kalo makang deng ikang goreng sayor ka deng dabu dabu apalagi kalo makang deng dabu dabu kacang atau ikang fufu kong makang deng dabu dabu tomat itu juga enak trus ada nasi goreng nasi goreng itu paleng enak tu kalo makang deng <noise> tolor mata sapi katimun deng ayam goreng kong kase rabe rabe ka <noise> trus ada nasi kuning kalo nasi kuning itu paling enak makang deng mie goreng ikang rabe rabe kong kase garu rica koropo talor rabus <noise> deng dabu dabu <noise> deng ada lagi nasi pulo nasi pulo itu. Paling enak kalo tong makang kase minum teh tong kase minum deng teh ka deng kopi paling enak deng ada lagi nasi jaha nasi jaha itu paling enak makang deng ikang goreng kong kase siram rica itu <noise> itu paleng enak kalo macam nasi jaha kong apalagi makang kong masih angat angat kong dia pe ikang goreng tadi kong kas bakudapa deng ikang dolosi kase siram rica itu paleng sadap deng ada lagi katupa katupa itu kalo kase makang deng sayor nangka tolor rabus ikang masa karing kayu deng saronde itu biasa tu dong jaga bilang tu lontong paling sadap skali kalo katupa kase makang deng itu trus ada lagi lalampa lalampa itu juga <hesitation> paleng sadap kalo kase makang deng ikang siram rica.